හොඳින් ඇස් පෙනීම පවත්වා ගන්න නම් <hesitation> මැල්ලුම් <hesitation> එළවළු <hesitation> සහ පළතුරු <hesitation> අහාරයට ගන්න ඕනේ. <hesitation> නිතර පරිඝනකය භාවිතා කරනවා නම් <hesitation> ඇස් පෙනීම <hesitation> ගොඩක් දුර්වල වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා <hesitation> විටින් විට කොළ පැහැති පරිසරයක් දෙස බලන්න ඕනේ. ඊට අමතරව <hesitation> අවුරුද්දකට සැරයක් වෛද්‍යවරයෙකු මුණ ගැහිලා <hesitation> ඇස් පරීක්ෂා කරගෙන අවශ්‍ය නම් උපැස් යුවලක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ.